Li furmìculi sunnu insetti ca vìvinu in colonia unni si ponnu truvari migghiara di furmìculi. Iddi scàvanu li furmiculara cu li masciddi e vannu jittannu la terra fora in modu di aviri gallarìi vacanti unni putiri caminari e sarvari lu manciari. Sunnu organizzati in diversi squatri, unni ognuna havi lu so còmpitu: ci sunnu li surdati, li travagghiatura e chiddi ca si interèssanu di lu manciari.